<noise> egya ema sin ya aŋet onit su shaŋ ema ema bwoma anit owe ende hari ende mu mu we enyi egyɛp egya enje ese eniu eeh owe ovɛ aŋgam musu we ovɛp ba musu vɛp aa anit ba mu yike anit egya si shaŋ am ema bwoma anit sa we jetu su shaŋ ma we aŋgɔm shine embi yike ende ema siya ema wma siya ema ya kama ende emu su yike anit mu yike anit sa je ede asu hari ave kai ema bwoma onyi ba ovɛ fira ba ovɛ efowa ovɛ egei mu yike anit kums ejut mu su kpaa egya mu mu sa je kpaa ne ejut mu sobo de a faŋ owe onum odyɔŋ faŋ mbi tɔ ama ya kama ba egei kuma ekatara su nyi kan mu ba enzasi ba tɔ egya ema si ya ayɛt amit ema we aŋgɔm na ambe ema ŋgo dadi mbe shine emu suu yike atɔm bɔ mu ba ovɛ okpɛ aji onit mu bwama ni sosai nu ejut mu mu kp egya sa we aŋgɔn na mu.